أفضل نصيحة تلقيتها على الإطلاق في حياتي هي أنو ما نسمعش بزاف لآراء الناس خاطر مستحيل ترضي الجميع طبقتها و ندير حوايج مام سي نلقا باريڨزومپل إنتقاد ولا ميهمنيش المهم ندير الشغل لي نشوفو مليح و ميهمنيش راي الآخرين.